<hesitation> kwamfano isabuni jitu jivatutendide, jitengera sana mumana, jitangira lwire sana sana isabuni iji. Sabu ungalole, isabuni iji, jikututanga, ukusuka imyenda, ikitu ukutu swala mumana, imyenda kyitu king'alake <noise> kiwesa kiminonu, baati nzuri sikelu sileke ukwingira mumana, ikingi tena jitangira. Ukusapisa ukutovela ideki munyumba! inyuma inyumba jing'alake vunonu, isabuni jakipande nisabuni jawunga, kwakweli muno vitengenesa, sikututanga sana sikututanga lweri mwiko nukupanga. Ungalole tena jitangira, ata ukusuka, imutuha ipikipiki, iwi- isyinu syone, isyamoto isi jitangira sana jiwunga nijakipande syone sitangira lwere, wambombo jivo- ijivombeka, imbombo nyorosu jitangira sana <noise> eena! ukusuka mu- ukukokera, ukusuka ukukira indali silatu, ena kwahiyo jitangire lweri jinyasinuso luso kwahiyo. Unguruwe, umunu wikwendelea ukute- ukutengenesa, endelee ukutengenesa vulevulesiwe nyoroso.